Adha wor wahindia adha gugurda jabdu adha tun mal inama lubu dab faa inama malin duu duran hindeben benaa amo gola ishia inama malin duu hingubenii koran irnekeni ada ishia tadibi mal amtan intal herimt ishin ufuma gurba fet intal tun hori gurbat basit.